भई मारो महीना भर में ऑफिस का चक्कर मे आना आाबो जाबो लाग रेवे। <noise> मैं ज्यादा तर तो बस से जाऊं और बहुत कम बार तो भी मैं अपनी खुद की गाड़ी मोटरसाइकिल ले जाता हूं क्योंकि। लंभी दूरी को सपर रहे हैं और मैं बस से बढ़िया कोई चीज नहीं रहा हूं अब भी मु सात दन में दो बार बस से। जाऊं तो इस साथ से एक महीना में कि दो चार छह आठ और आठ या दस बार आबो जाबो लागी रेवै अब इसका मुझे। सो किलोमेटर की दूरीते करूं जो मारा जर से जहां तक जाऊंगा वहां तक एक बार को कि आबा जाबा को किरायों मारे डेढ़ सो रिपया को बल जावे। इन हिसाब से मारे एक मिनिया मे डेढ़ हजार रिपया पड़ जावे। जाऊं तो पेट्रोल ज्यादा ही बड़ा है तो दो तीन अजार को हो जाए तो सबसे बड़ा काम रहा हूं बस से जाऊं। जिसे मारे दिक्कत भी कोई दूसरी बात हो जाए तो कि वह भी टेंशन नहीं रहता तो वह मार मीनवर में अत्रोई खर्च। हो वह और सबसे बढ़िया बस रेवे।